المكان اللي اعمل فيه فيه تقريبًا <hesitation> عشر نوافذ هالنوافذ تخلي المكان مطاء ومريح وفيه هواء منعش يخلي الانسان مستمتع ويخلي الجسم والنفس منتعشة كمان تعطي شعور بانفتاح وتعطي شعور بالنور.